أفضل الأطعمة بفضل الأطعمة المالحة، خصوصًا إذا كانت تحتوي على توابل وبهارات بتعطي طعم غني وتناسب أوقات الطعام الرئيسية أكثر من الحلوة، وأحسن للحلوة بواجد وخصوصًا لو فيها بعض الصلصات الحارة.